جيبلك قازه اشتغيلك قازه وتعتبر انو راتبك هو نصو نص الراتب ما كامل وزت نص الراتب مالتك زتو بالقازه هاي ، يوم بعد يوم غاح تنجمع عندك فلوس وتعتبر اصلا راتبك نص راتب ، غيغ طريقة ترى ما تفيد